<noise> Gny olo am fiaigna lafa be hambom-po; Misy roa gny lalà mitondra azy: na i zay tonga da mahomby satria tsy mitavandra olo; na i zay latsaky an-davaky satria tsy mahay miaraky amin'olo.